Eey, ɗum ɗaɗɗi. Trust e faith ɗiɗi waɗi ko fowru. Trust ko ngam njiddaade e hoore rewɓe e jaangol ngal. Faith ko ngam nguurndam e hoore nguurndam, Ko ɗum no fowru e sabu ngal.